Mi ve'itan limse je mi yidi mi wogga mai ha lesdi, mi watan haire woggugo ha dow limse mai mi wogga forta voda.